Tegna maro be si zô ankarazagna saosy azo ampesana rehefa ahandro, rehefa handeha ahandro sakafo zany anô saosy azo ampesana, fa misy zany izy tegna fampiaasa fampiasan'olona de saosy sôza reka de saosy huitre.